Yam hudanə gə kil fədə nə’ə mbuhitimɨn fədə nə’ə mbuhili mɨn bə kam ma mwan ɓarin wa mɨndən ka tsakə’ə fəzhin asəə tɨkina tsama vidən ka ustə fəzhingən aduni yaru fɨtə ni tsamanginə səgi hɨn bo tasə sə ɓill ani nda maya shiunəngən wa amma da achi sən kobbon ndagi wa masə hudanə hɨnagə sətə tə’ə wa to nggwa fudə nə bar yan kɨn ana yala liya dzimon liya ɗimsən dɨmsɨkɨn maya i devido bwangə ngəkin an alyatɨkɨn toh ha hɨkina shi hana nggɨrə moran hidəa mota gbək motamɨdfəng mota kwah, mɨs kaata fwafwaɗə taambidə pu pu mbi ɗi hiɗə pu mbiɗi gbək har haaru bwangə ngəkin nɨngganə shiɓwan wa shiɓwan hɨcha nza bwanhɨcha nza kala kala bərina ola pya pya ganə hɨna gbədə ju sɨ won hɨna fa daɗei ua toh aki huɗanə ndəwəging bwang andakinashi ningganə moti bwang bwang andainashi hin ringgə zəɓo di motin wa. A hinəa boye boye indaina shi gə chaa. Ahinəa həye hoye andaina shi gə chaa aki ula ɓarinə fa dadi <hesitation> dɨn dən ganə gbək nə aki wa akiyu chi nji mwan amɨn daaɗi fədə nə’ə bwahamɨn mɨndə mɨndən ula a rə ana dɨ ranən kɨrəgi piyes five ndɨ wayabɨ rəmən ndɨkɨl hi’nə rəshi bwanga ula nə’ə zəɓogaŋa dɨ ngəkin <hesitation> nɨngganə dii ndəwoging nəka bwangə nə’ ə ka bwangə ndəwoging ŋə’ə nji dɨ abuja dɨgba ‘gin ə ula hinə toh shinə wa huɗainə a hina fe daɗi hinə dɨmə ‘əinə asɨkə gərə andaina gə fuli a ndaina shadɨ andaina mɨnə udzə andaina gbədə shi gbəgbəɗkɨn andaina nggosə shi nggoskɨn andain tsɨbo shi tsɨ-tsɨɓkin uwoun liwo dekəu liu dagilau bwangyau liwo doko u uwo kawo uwa dɨgba liwon tan andakina mbudaninə aki hudainə masəə gi ndɨdangən mɨndə badday ndəngən ma gɨchi badday ndəngən <hesitation> in tsam səə gi ka badday ndən gən kane badday tə tə’ə ko dɨgama ʊa achim har yim gə sa’a wayau wa ko ɗima <hesitation> fədə mbuhin mɨndəunəngənkɨn. Mɨndəunəngən nɨngganə mɨndəunəngən sən koben nda gən kobon bwang nda gən chis manə nə’ə hɨcha vən sənə nə’ə nggɨ billion hida manə nə’ə hɨcha vən kobo bwang aki mɨndətə tə’ə kam mɨ gbəɗə kobon fədəgən fədə nə’ə mbuhitɨnmɨ toh maya tə’ə nəkam hudanə ndəima hɨcha nza ndai lam maa tɨn mɨn gə ma. Ko asɨkə hotela ko a sɨkə mu a’a ndai asɨkə jirge ma huɗanə hinəa kɨrəa mbətsuwi ula gainə bau gainə fəda mbuhitinən akiwa ahinəa fa dadi ahinəa gə shi nə’ə gə shinənə’ə andaina vulailə akɨrə mbətsuwo maa hinə ka gə vula’ ula maya hɨchi ni huda mɨndən maya hɨchi huda mɨndən taɗa wayi maya nə’ə shɨmna mbohta achi fədə mbuhitamɨn mɨshi ulao andamna shi ka ɓɨlattakɨn nda adu’a tad’a wai ta mɨndə hudə adu’a na adu’a kam mɨndən huɗgɨchi adu’a maa sə tsapəni adu’a maa mɨpita dɨgba maya shi dade ta tə’ə, amma madə’ə wa mɨndən hɨcha fa dadiwa ma nɨngganə tsu fədə nə’ə mbuhitɨmɨn hɨcha lɨbə’ə nda fətə nə’ə ndauna zɨuwo kuma masə mbagana gəkɨnnə ndɨ dangən maa fətə mbuhitimɨn dzaa zumo so tasə səə mbajamna gə kɨn hɨnkam tun kama mbuhitimɨna biskɨtə tan bwa’amma dɨryanikɨn fətə mbuhi timɨn. Ya nden bo hɨn ka kara ɓarin shin ka fədə mbuhɨtɨkinmɨn amma ga shaa dai naa biskɨtə tan mɨ gbə’ə toh hɨn bo achi biskɨtə tan kam <hesitation> mamma hɨranti dɨkka tɨmna vii komu ma sai mbu hɨcha kaafi hɨna tuwo amma dɨwogi fətə nə’ə mbuhutikɨn mɨn ulayi dəkkəri har mɨ dɨranan waya bɨrəmən aa manənə’a mɨ dɨrannən mota ‘aa manənə’ə sə nə ə’ə sə wuruɨkɨye laa manənə a jirgən manənə mɨ dɨraŋn du niye mai gabadaya manənə mɨ dɨranən duniya dɨgba to amma hɨn bo fədə birthda dei andamna shi ka dɨrani biskut yam dzənnə ka mwang ɓarin səə diranimin ka birthday ndai mɨ dɨrani biskitən kai ai hɨnkan mɨ rəho’ə imostikɨn tɨn huɗa hɨmna mɨnə rɨngə imostishi ba hɨnkan hɨn mɨ tukurə laa iməstichi iməstiga ɓarin nden bo digba shinə nə’ə haachi kobo nii nggan maya nəꞌ nə fədə mbulitimɨn ai sai fa dadi amaa hɨcha dɨmə’ə a na dɨmə’ə əꞌ tyaɓwa ləingi a ha’a hɨna fa daɗei, aha’a kai a hɨn mɨ fa dadei hunəkam ula hɨna udzə hɨna ‘ya dimsən ganə kɨnə. Digba maya itə’ə na mwanamɨn to maya itə’ə ni mwanamɨn mɨndən mɨ nza ga’əngən nəkam mɨgə sənə nə’ə fədə mbuhitɨmin ngga hɨchimi gə biki fədə nə’ə mbuhitimɨn ngga hɨchin mɨ ga biki fədə nə’ə mbuhi timɨn ngga ma huɗa maa ɓariye nəꞌə ka udzə mbayan ganə kɨkɨnəʊa mɨndən ka udzə mbayan hɨhɨn dɨkkɨn aki nəkam hɨnnə ganə mgba’aməəa himna nə’ə hɨchashi ‘aa mga nə’ə hicha shi kobon bwang məgi maa hɨngya dɨrani shin bwanga aki huda nə andamna dɨnyani matpakijen bwang bwang ahɨmna dɨryani matpakejen bwang hɨchi ja nla pakijing hidə tan maa hwakanə ya nden ndɨdangəkin ɓari saiyanahakin matpaki bwang har matpaki haaru sai ya naha matpaki hidə, gbək, mwakɨn, fwal tut kwah, mɨskaata, fwa fwaɗə faambiɗə, pu har mbuulachi ka haayaru ya nden hɨn bo malpaki hiɗətan avinə adu’a hɨna hwakə ani akarantau hina hʊakə yam mbanga mɨndən gəkin ma matpaki hedənlan amma hɨn mɨ yetsana fɨtə ndan kam hɨn mɨ yettana fitə ndama ɓarin bwang huɗa anzakin ka haa njiinə nə’ə tɨkin mban ɓarin bwang huɗakim anzakinnə amma ɓarin bwang ma ko matpakihidəunəngən tasə ndagəkin amma. Toh ake nji duniya mana ake nji duniyamana fasə ayamu mbanga mɨndon gəkim sai dai hɨcha gə a duuba ya ndenbo fədə nə’ə rubudi mɨn hinkam huɗirnə a hanjunə fə də nə’ə mbuhifimin ndama gəə bɨki fədənə’ə mbuhutimɨn nanga’a sənə’ə sa ekɨye nə’ə hɨmin ka gə alumiwa ticha gani ta ndanggi səagiula achi nda r ogɨnəula changing hɨna kɨryafɨn ko ka <hesitation> haa- ru hiɗə to maga karyatɨnnə katə ən nətɨnnaa ti ənnəkim mbagɨnə gə sə hudanə tasə maa gwadaniga nden bo ɓarin bwang sha yauwa də an nəkam hɨcha nza nza nda ɗaadi ko ngga nggɨ tsap tsapəngən toh maya tə’ə jah hɨchi nji sə tsapəa taɗa maya shinə nə’ə ga ganga ɓarin wa maanə’ə hɨcha monu <hesitation> hɨnka ka gə sənə’ə shiwa ula aya dzɨ gəi ndɨɗangən mabuki dzanya dzɨ gbədə gəi yanu dzaəanə ka vu ka gə sənə’ə alyawaschi gi ashi ka gə biki hiyashi ka vii mauktin san hɨnkan səəna fɨla ɓwag u ai hɨnkam achi mɨ ndən mɨ gani maya sətə tə’ə kam sai dai hɨna fɨla ɓwa mɨndəunə ngən ma tasə sə ɓillani maya shinə nə’ə mɨ mellani ga mɨndən ɓwandɨvəgən. Ya nden bo maya gɨn huɗanə hɨna shi hiya alyani kɨlula gii shibwan bwang shi ɓwan nə’ə bo luuwo nə’ə <hesitation> watən nə’ə <hesitation> watən nə’ə <hesitation> watən ni ma us huɗi pɨtkɨn hɨcha pɨtə komiu ꞌwatən nəwa bwang nɨngganə ndi hɨnggən ula <hesitation> ndii liuwon liuwon dagɨla liuwo nako liuwo dekəu liuwo komu kala sə duniyaru fɨtə nə’ə pat nggwassanɨn liuwo wurfi ula dɨgba lɨɓə’ə kaha hiɗə ndɨ kurə in bwang toh may ltə’ə nəkam huda mɨndən taɗa maya inə’ə ulai mɨndən hɨcha dzɨ ka gbaɗa maukti fədə nə’ə ganənmɨn gajichi gbədə maukti bo yanu ga sətə tə’ə tə ai ti cha gi ngga achi maukti gbəɗngənga mɨndən ai sətə kam taɗa sə səgəni ko ngi wakəkɨn tɨ chi gə sə nden bo tɨcha ɗa’ə hicha nza sə amma sai dɨ hankala vɨdikunəngɨn mɨ sɨwa vɨdikunəngən kam mɨ sɨ wa tasə ba vɨdi chi ba vɨ di chin nəbo tasə daɗi ai ɦnla monu vɨdikɨn tasə daɗi mu huɗa amoniye sam aku sai ahɨn mɨ fɨla ɓwagu toh akinas sai dɨ hankala.